<noise> Sabun imfani kan aga te andameyze se. Safun imfani aga baa gumo, ni dii niga ɲuna da niga ɲumay da niga sauran wanke wanke te da akulu day safun kamba gwayo ga te. Ni dii safun mo agwanda imfani kan aga te. Ni dii safun da si ni se ba ŋumay yaŋ ka ni se di ni donin da sabufin din sinda safun kal nisima ɲumay yan kaani. Amma dingo de safuno din kal nima ma ni gahamo kaani a ka ni se matakan niga ba. Di ɲuniyan mo no mine ha hunkuna ay darbey zibi Kal day ay du safun. Ni dii din sinda safun darbayay din bumbo nisi ŋuna don safuno sino ni se. Ni dii mo safun agwanda imfani batama ra zama safun wallahi din sinda ba ŋumay yaŋ no nine nima te ni di din Doni safun ɲumay yaŋ ni sinda ni dii safuno din kan sini se nisima ɲumay yo kaani. Di ɲunayanmo no nine niga te di safuno din sino nise nisima ɲunayago din kaani. Zama ba ni nin darbaye sambu kika ki ne niga ɲuna din sinda safun din nima ne hunkuna wo ay sinda safun, ay ɲunayo no si duka te hunkuna zama ay sinda safun. Ni dii mo safun gwanda imfani, Amma di safuno din goono insha Allah har kulu kan niga te nigin hari te da. Di ɲuna yan no di wanke wanke no di ɲumay yaŋ no safuno din niŋin hari te da, zama ni dii safun agwanda imfani. <noise>